Tele na’za th celular bro’gyaz, zyga nany numa brózany va, txi numa ny nap cany control xteny, txi queity gacan gyzeny llamad lony za celular, txi ry nu’ th control xteny, txi ry nu’ th buton xnya, txi y gycugiwny, txi zacan gigwyw nidiz rcazu, val za caricaturë, za ra rgyt raba fut bol, za ra novel, za ra nu’ loogui, zyzy nany.